तुम्त मोह्के एक चोटी कहललोहोकी तुमके किताब लिख्ना मन हे। लिख्लो कि नाई? आउ लिख्लो हुइबोत् मोह्के बताउ, का नाम हे किताबके, मै फे ते देखु, पढु कैसन लिख्ले बाटो? उस्तिही कर्के अपन संघरिया ओईन् तिती फेन कह्मु कि मोर् संघरिया किताब लिख्ले हैं। तोईने फे पढ़ देउ, खरिद देउ उनका किताब। उइसेफे तुमते बढिया लिखो पहिलिही तिती। किताब फे बढिया होई।